Bines kun guddete yani bines akan wari daat kun afanin bines kolatii yani bines ak birds tii. duub bines akkann kun innin gorroria solola dub shimpirenen yani dib yette ak wari datu daati dum won ishin akan datuf tadibin wo ishin qufat akkasi bere sagaleat wot wamti ufira wol dogorti duub dib yette won akkanatif akanii itaati ishin.